Ya'a najaninchi nale na na naniño kexli liñamana nuchi namana, té ñanchi chikuechi chinakuxi <hesitation> ka, na <hesitation> liki telate lakein tute na'a, telakeiyu kanamana hí tei, late lanta itá hí anta hi nuu, kuii na ix <hesitation> nanainyata nata i ichí telate lakeni tukun nduté namodo chí uu utá takaxhi nama lunike lento niun taka ñiona.